Gidro zao anisan'ny biby tena hoe tsy mampirafy e, fa lafa raiky igny gn'azy de raika igny. Ny tombotsoany am'zay koa, ataontsika hoe misy zany mila an'igny vavan'igny gidro io de mialogno lelahin'ny gidro hoe: valiko io fa ka sosoronao! Fa io moa zany tsy haintsika fomba fitenindreo, fa amin'ny alalan'ny fihetsika anehoany azy.